<noise> Ndre ino, ndre manao akory am gn fiaigna, gn tohatsy natao fiakara, fiakara am raha atety, da natao fidigna baka am raha atety. <noise> Ndre olo lava anao, ndreky olo fohy anao, fa laha fa hiakatsy tsy hidina anao izay da tsy maintsy mila toatsy. <noise>